Aña ho tiempo <hesitation> ñooí <hesitation> inia ta iniyó ta kini iniá davixhi va tu ini ta najan ta ngua ta hó marzo abril kuxa tú na ini tú, ini ña nra nba oku nre inigo kó ini vee a yatá vee ta ko tikuii, ta tavixhii ta vixhi kini na kixa na kaxhí angu ta ka o'on, ka komi ta xa kixá na kaxíi ta ho o on. ka uxa ta xa kuxá kón yuá ta dikan'ni ko kon yuá nri ne nriki ta ngu n kón davii yó davaxhichí ta kón kon davii ton'nro na oko oku ini tu keo yátavee nunguan konio kao, a ta kuali kuali yó na kón dakuachí, na kón nruyaka nruyá na kón davii, ha ho o on. kon iin kon kuxa na kon iin taxajan ní tá koa na kuchio chí tona ni du yutio ta xa ni yunrava nida navidii a nrida nunguan ni yutyu mio, ta ku nrava ke iin yó du ho o on. ñoo yó tá hó na ini. Na ini kini ho na vichíi ho na kón davii ho ho honá mini tachí tu kene ta minitaxii ná kixa tu hon taxíi xin ho o on. ñóyaka dika ni ni dikani'ni nadama odu ini na koakao na tiempo yó ta kuxá na ini a tiempo yó ku vichíi a tiempo yó na nako na kón davii chí nadama nadama ho o on. iin kii ini iin ki vichí iin kii kon tu davii, ta odú hó odutu ta hó iin kua yó ko iinka kua chí xakua xakua nadama kuan.